والحقيقة ما نجمش انا نذكر بالضبط اول ذكرى اما اول حاجة جيت لمخي هي كي كنا نلعبوا انا واصحابي وبعد ما نروحوا من المكتب ولا بعد ما نروحوا من الروضة نمشي ونلعبوا هكا نحسب روحنا كيما المعلمة والتلاميذ معناها نعاودو نفس الجو متاع الروضة ولا نلعبوا غميذة وهاذيكا براءة.